अ, बिल्कुल। आर्जेंटीनाऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू निज। आर्जेंटीनाऊ नामंग लैटिन शब्दों अर्जेंटम इस उन उन तो, हूजू अर्थ चाँदी निज। जू नामंग सोलहवीं शताब्दीऊ स्पेनिश विजेताओं द्वारा केके दू, जू क्षेत्रो चाँदीऊ उम्मीद बबअ तोशके। आर्जेंटीनाऊ इतिहास स्पेनिश उपनिवेशवादऊ, स्वतंत्रता संग्राम रंग यूरोपीय प्रवास इस प्रभावित हाचो।